Paquí las más facis de destinguil quiciás que sonin el mielru i el cucu porque alogu las golondrinas, los pardalis, los colorinis o los gorriatus pos comu que te suenan assín más comparantis. Á, cucha, sí, las cigüenas sí se destinguin, que paquí ain tolas que quieras. A megu es el mielru el que más me gusta de sentil, possimenti ara nel branu, que cona flama, les queas una poca d'augua nel regueríu del güertu i pal orihoscu siempri racean unu o dos a bebel.